Fijirde jei burdaa yiduki sembe kanjum woni fijirde jei habre bana boksin malla reksilin ngam kanjum do doole anaftira be sembe ma haa babal wadugo dow anaftirai be sembe ma be fiya ma malla be nawna ma fijirde jei buri hoyugo bo kanjum woni fijirde kaati malla lido jei ondo joodi yerba kaati malla kujeeji.